أفضل طريقه ليا باش نكمل يومي هي أول حاجه نحب نقضي شويا الوقت مع العايله و لصحاب، نحكيو مع بعضياتنا و ننضحكو ياسر، منبعد نحب نقرأ شويا و لا نسمع موسيقى هاديه باش نهدا، قبل ما نرقد نحب نراجع شنوا عملت اليوم و نحضر نفسي ليوم جديد، هاكا نكون مرتاحه و مهيئه نفسيا ليوم التالي.